Lafa handoko efitrano anakjiraiky zany, da sty maintsy mila arovana iaby heky ny fanaky sy ny gorodona amin'izay mba tsy tasy, da apetraky ny sosna primera raha ialaina, dia avy eo manisy loko amin'ny rouleura, lafa vita zay da ampiasay amin'izay ny borosy ho amin'ny zorony sy ny sisiny avela ho maiky ny sosna isaky ny manampy.